Epɛ dɛ eyɛ kͻfe a, idzi kan tsi wo kͻfe kakra gu wo tii kͻͻpow mu, afei ihuei wo nsuhyew kakra gu kͻfe no do na inu mu ma kͻfe no gye nsu no mu yie. Ekyir no, itum dze wo esikyire anaa wo milk biara epɛ gu kͻfe no mu ama ne dɛw ayɛ dɛ mbrɛ epɛ noara pɛpɛɛpɛr. Eyɛ no dɛm wie a nna wo kͻfe no ayɛ krado dɛ itum nom.